Kuje mabbugo booro manga ko petel, fere bo bedo wata dum ha limse ko sarla. Do mari njamdi valindiringa be hunduko petel-petel, Be fodan dum les heba mabbita, to be fodi dow bo sai mabba. bannin hadan himbe larugo ko woni nder boro ko kuma ko woni nder sarla ma.